Mmm ta hu ho o on. tele yó ta dakuatan nri chí ná vaga tu iin ni ni xakuayó na nakama ta na nakamanaña chí, nuguan. tona xa teku ga inisxhí ta kutuaxi tu tuna luluxi tá ha a an. datakue honyá ta vava ta danroko inixia tanio ta iin a ninguan konishí korexíta vaga iin nru ti xakuayó nanakama, ta modo inkan konrevachia chí na danrokoxhi dikan tá, ta hu davaxhi ta hoxhinixhí ta atavaxi i iin pila ñó i iin ini ini control jan tá ha a an a tuchia ta najan ta kini grave nguan no i iinchí chí, akikuechí ta davaxhí ta ha a an. kokoxhia ta oxhinixi chí nra luluvachí tá xanguan ha a an va keo ha a an. va keo recomentar na kuchí konechia a kuaoña no'o chí.